Fomba fana-mbôtriñy tsindrin-tsakafo mahasalama ho añao zañy an! Da alañao eky voankazo da ampia iaorta na roñono fa tsy ahiañao kiremy. Da tantely kidikidy avao ny atañao aminazy fa tsy asia siramamy. Mahazo raha mahasalama añao amizay sady mahazo sakafo.